اكثر نوع من الضوضاء اللي يصعب علي النوم هو صوت السيارات اللي تعدي بسرعة في الشارع خصوصًا لو كانت في وقت متأخر من الليل كمان صوت نباح الكليب المستمر او بكاء الاطفال ممكن يكون مزعج ويخلي النوم صعب. أحب الاجواء الهادئة والنقية عشان اقدر ارتاح واغلق عيني براحة لكن هذا ما يحدث غالبًا.